شوف عشان نسوي كيك مظبوط يبغى لك <hesitation> بيض، و دجيج أو سميد كيك تمام؟ و <hesitation> طبعا صحن كيك أو صينية و فرن، تجيب المكونات هذى كلها، وتجيبلك بيكن بودر ومدري إيش والنشا والأشياء هذى تخلطها مع بعض، نسمي بالله وتحطها في الفرن. يمكن نص ساعة وخلاص تطلع، وبالعافية عليك.